e baskul kam tu ala nyan aran nina awadan kosn kalma nyamal, hado peder nyamal, nana nyamal nanal, bado peder nanal dan se a joda do sit man, judema didipat nanga jamde hoore man do se hado he hapa peder man beha kilo, nan den judema wadu hola do alita hoore ke ke man baskur man